Esiq pastat tetäq maq ei mõistakiq, a esiq pitsat olõ tennüq peris pall'o. Võtat, tiit taina viie jahugaq, ja sis, õlli panõt sisse ka sinnäq ja tambit tedä ja, lätt ütelidses ja sis trullit lajas ja umgi valmis.